جيت اغير اطار العربية فأول حاجة عملتها اني ركنت العربية كده ف مكان آمن علشان طبعا حركة السير ممكن تحصل مشاكل ، وبعد ما ركنت بعدين طبعا <hesitation> وقفت العربية بشكل كامل لتتحرك بس وبعدها بقى رفعت الاطار العربية كده رفعته وبعدين بدأت بقى اغير